हमर देश के जनता सब सबसे जयादा फुटबल देखेला काहेकी फुटबल बुझे मे बहुत र सजीलो बा ओ कर नियम कानून बहुत सजीलो रहईए उहे से जनता सब जयादा से जयदा फुटबल देखेला ।